Fermentatsiya oziq-ovqat va ichimliklarning ta'mi, tuzilishi va saqlanish muddatini o'zgartiradi. Bakteriyalar va zamburug'lar shakarlarni kislotaga, gazga yoki spirtga aylantirib, mahsulotning mazasini o'zgartiradi.